ʻelua. ʻelua aupuni aʻu i huakaʻi ai. ʻo ka mua ʻo ʻamelika ma koʻu ʻano kuanaʻike, kaleponi, pennsylvania, wakinekona, kēlā mau ʻāina. he aupuni kēlā ʻo ʻamelika. no laila ma koʻu kuanaʻike he ʻano aupuni kēlā. a laila ma ʻamelika waena, ma honduras, ua huakaʻi wau i laila kekahi mau makahiki aku nei no kekahi ʻano huakaʻi hale pule.